<hesitation> eka me odzudzu me bame hwan osye, ba ulo uu me waya waya mbo <noise> oba ori, won klo da oshye wo kala won odzu sha sha, obo ori mo arehwin goazi kala mo le idgu egba gon olu a won olu akpla zgazgaga mo are ba fa ulbi de won mbo wonla lu egba la trio aga la ka mbo arechen a sko won zga a yunyuumbo. won aklo wa sha sha ba mo are fa ulbi da won won embte adgazi gon ka won emble idgu mo a chenzba gon wo kala mo emble mo idugu lo ka chuku shimbo loba wo ekpla chen balo e shi agi ambla akaare Won wo alo vuwon mbo, mo chen phu ayga douu mo mbo o chuku shi mbo won lori esha won leri esha won wo kala ashe gon sha mbo, losi olo a ka won lase olo ka won chuku shi mbo mavu ashe gon shz kma abgo mbo, a se do aba da won gon aran egba mbo. ekple ji lu eka ha elo wo obon he ghre si anghre khre akpla aghre se ogun h, oran ghre ba won wo dzu shasha da won muen irimumbo, won le kpo gbo gon kpo shi won de anyen bo aure eson wo kala won mbo anyen vre son wo kala won mb o, ephu wokala won mbo won de ayalpo he a wo kala won la se otson mbo ka me shashan, eh are abze a u ndan ata akplika angli ndaa mbobo, ndan omba an ndan ophu nbgan

Odne ba wo shasha a anga mbo akpla la ba ji hwan osye egba etama anganga, me ibi me bmi ozize ylayayla mbo lo si ewu laba, won zizi ylayayla won la ha si eh a du da lo da won ha si isi ebi ambo bale kpo hwo won mbo. ba lo si uvuvre ka won mbo lese eh akpla le se akpla la ba jugu dadga ayin aka won med shen elu lo ombo achechen gou ambo wo a chen iski lo ba, a kpo chan ri chen kala mo arechwin la wo abi mbo ri a chen kala mo mbo wonri acha kala mo rechwin wo abi won ha isi won haisi onda chen won ha isi chukushimbo won yin won aga mbo won yin wo zga won mbo rizi won ri zi oboh hi, won yin si gonaga mbo won fa ombara yum isi gon zga Kalamo arehwin gon ka la mo oko timu bmi kpo utmu ri chachen da ayawulu ayin a zga sin baka la won ambo de eson ovre ayin a wo ekpla la wo kaka won mbo da ovye kala oklo mo helo da won hwen sshye egba de <hesitation> ahoghren a fa omba mbo ta won ma chukushin mbo won <hesitation> <noise> wo blibli mbo utmublibli da are mbo fa omba sau ra utmu blibli won lo chre aha mbo lo chre mbo ame mbo mo bzi won aha mo bzi won ame, mo won ba dzu agre a di ta ulbi di aba kala won mbo da won myo won ka won embi mbo <hesitation> amba gon ambo ofara morehwinba ji kpau ayun ji kpan yun gon won kpan yun gon mbo gun la dzu lu egbu <hesitation> kaka adru he won ba kasi gon mbi mowon <hesitation> shan mbi yi gu. Egegba won la tsisilotsi ayin mo kekagon wo anuye tsitsi nga mbo ohelo mbo da omba a fa ta won ma won lu urugu arembo urugu mbo da won fa omombba urugu mbo da won fa omba gun ate mochen urugu a wo ayun mo urugu won ka gon ekpla achen are nu mu alu mbo kokwa achen arehwi lo mbo wan ba sko lame la lu ekahe guwon ka gon ba mbo won babgre ya sko luda ma hwon igi mi nrugu urugu a se won a yi oko chen mbo me mbi odo uragu mbo ba mbi kame wo ekahe ayihe me mbi odo uruugu mbo urugu agba onan urugu a se iku a ba bon <hesitation> mo lo ogbon egba ehre la za ogbo oriba ah obgo hwoh ayi la za ohwo ji wo ogun me chuku da ji ko hwo mbi, chuku da ji yun ogun ji ibzi ta ma won lo ma won dzu otse kamo are mbo le ma arehwin mbo. gi kpo agbi ba atsa agbi ba anzhu ining abihe lo a shri ruri di won omba yagen mbo ehme klo kpo agbi dzede chukushi mdo okpoagbi orila won oyemu egbo bga wo gon wolo lo chen ma olo ayen sku won egba agbi da won la wo algo omba nga mbo lo chaku emble are la kpo agbi an wo are la ygi ogun ajin are lakpo agbi a wo are lakaayi ogun ayga mi moadiji anwye la kpo <hesitation> agbi mbo. A chuku mo wo abi <hesitation> a won tpu won ayi tama anwye chen a lu di me ka nga lo wo an igi kun ba an zgi ugu mo na chi ah nga chuku isilo wo an igi kun <hesitation> ba ahoghre da won zgi ugu mo melu isi kpo la mohwon vye a vro odna mo vro mbo na che ah eh won lu aka he ayi mbo won yi akpla ahogbren da wo wo odne mbi? Won yi lo mbo akpo mbio ahogbren a klo oko gon shin a hwi embo odne mbi won fa odne mbi kokwa fa ugu mbi gon zgi ma mbo lokwafa mo adon achkwu gon <hesitation> akpiki mo ayi aba ze won luka mi won shnyi won ta akpo. Won yi aga ahoghren mbo ukpla hogbren hmi zga won mbo me li nga anwye lo gi ayin hwen ygi ayin hwen ka are chen le lu idigu egba di an o da chen mbo matoo me lu elcahe da wo mbo won mbo won ba tpy wo ayi ta ma ma <hesitation> e shitan mbo ba hwo evgo ma nga a mou won tpuyi da won kpo ekpla chen lla kpo a hwo won mbo chuku eka he <hesitation> a ji kpo baji pkonga balo kpo hwoji awo dzedze ji sesi ji ba banji klo dzu hari gon dzu oton chu angba khre akpla abgo klo ma she vmavma mbo won baka oshye ba egba gon wonb bo rizi won ba wo chimeazba